Bueno pues lo de tlen tech chichikahua den tlakua pue antes o nech iliaya in no mamá ye xnen tlakua porque amo ti chichikahui tlakua mas keski tlaxkal yin non okachi nikan tikua yin tlaxkal in achto pues de comida amo cosa ot nen tlakuaya porque amo cosa o katka okatka san yin kuak o tesia in no mamá san yin tlaxkal ot kuakua o nech iliaya órale xi tlakua para ti chichikahuis más san ika iistatzin ot tlakuaya huan axan nik kita pues ako cosa kikua ako kin paktia ye okachi kikua yin chucherias okachi mo kuitihue tlen amo kuali nochi sa de kichihua antes más se pipiltontzin ok kakahuaya ompa montlatlayehuia para hueyas tlakua hasta o kin tlaliaya i no huevotsitsin hasta huehuelik in ni chito den pio pues niki nen huelik okatka porque san de tochan ot kiskaltiaya Se lelechontsin niki nochi desperdicio ot makaya tlen o tech sobraroaya totopo igual ken ichkame okin piaya sasakatsin san kikua huan pues den axan tik mati in piome kin hueyaltia sa de rápido sa kin nen maka patli para rápido hueyaske kin maka patli para nen tlaliske nin hievotin niki yi kokolistli in non nochi porque nochi sa patli kin maka para rápido hueyaske huan ke ichkame kin maka nen mieke patli para rápido huan in kokone okachi kikua sa yin non sa chito sa chito ako ki neki más sa yeyetzin más sa arrotzin akok neki ako kin paktia inonik niki ke akuel hueya rápido in kokone porque ako ki pía tlen tech hueyaltia